Àlso, jetz sehw-ich wann-ich wann ich s'Fanschter nüsslüej, a scheena bloja Hìmmel, mìt'ra scheena Sùnn, ùn a Nochber wo sinni Blätter ùffhebt àm Boda, ùn a àndri Nochbra wo ratscht mìt dr Copine. Voilà. Ùn scheeni Veejeler wo arùmpfiffa.

àlso wàs ir garn màch im goarte et bien dàss esch ìm freijjohr neiji neiji socha setza ùn ìm sommer arnda ùn ìm freijjohr ùn na ìm spàtjohr .... arnda dàss màch ir garn .... wia die blüeme wàchse wie àlles wàchst ùn a so esch dàss wùnderbàra gàrte s'hà

Àlso wàs ìch sallamols ìn dr Schüal àm liebschta gstùdiart hàà, dàs ìsch s'Ditscha gsìì, s'Frànzeescha mìt'm Conjugaison ùn Orthographe, dàs hàw-ìch garn ghàà, ùn euh... ja dàs hàw-ìch ìmmer garn glehrt. Ùn s'Mola. Voilà !

hìt hàmm'r a scheeni sònn ùn a scheene blauje Hìmmel dàs màcht freit

ir datt jetzt garn àn de Rìhn geh un a scheeni Fàhrt màche ùff'm a Schìff

Dia Froj hàw-ìch leider nìt güat verstànda.

àlso wann's a nùmme a ra a kleini reise esch wo ein oder zwai dai so lie mr uns hàlt ìwerràsche ùn wann's a greeseri reis esch eh bien denno löje mr ìm a buach die destinations ùn tuen ùns euh ùn tuen ùns ìnformiere eso we s lànd esch ùn wàs eso die coutume sìn vo derte ùn wie d'litt d'laawa

Oh dàs ìsch jetz a schwierigi froj dann 's sìnn Hüffa sàcha, wo mr hàn garn kocha. Àlso àm liebschta, wenn ich minni Kìnder froj war's dennoh Sùppapàschtetler, nìt ? Die Sos màcha, dùrch s'Fleisch <hesitation> zeerscht <hesitation> kocha, ùn dennoh a güati Sos màcha, ùn a bìssala... wia sajt mr ?(...) dàs schmeckt ìmmer ùn gwìrz ùn àlles ùffkocha lo, ùn dànn s'Fleisch ùn die champignon quenelle wìdder dedrii màcha ùn àlles güet seviara güet heis. Dàs ìsch a Gnùss !

Àlso d'wittscht Reis, dàs ìsch ìn Norvega gsìì, da Sùmmer. Sìì'mr zeerscht fùrt mìt'm Fliajer vo Mìlhüsa-Bàsel ùn sìnn ùf Hàmburi kùmma mìt'm Fliajer, ùn drno oo het ni a Autobüs ùf euh... Kiel gfihrt. Dàs ìsch owa ìm Norda vùn Ditschlànd. Denoh haa'mr Schìff ghàà. Schìff het ni bìs ùf euh... ùf Copenhagen gfihrt. Do haa m'r a... a bìssla kenna ìn d'r Stàdt arùmlàuifa. Do het's gewascha ùn noch a mol gewascha. Sìì'mr wìdder ùf Schìff. Ùn denoh sìì'mr ùf euh... Norverga gànga, ùn dert oo wìdder Raja. Àlso d'Gànz Wùch haa'mr Raja ghàà. (...) sìnn d'Rajamàntel àlla dài benùtzt wùrra. Àwer mìr han doch scheeni Fjord gsah, ùn a scheen... mìr han scheeni Sàcha gsahna, àwer leider mìt viel... mìt viel Raja. Dàs ìsch jetz euh... da Sùmmer gsìì. Àwer mìr sìnn àlli froh gsìì, àss mr Noverga han kenna bsìchtiga.

Àm a Sùnndig, so profetiera m'r fer a bìssala üsrüahja vù de gànz Wùch. Ùn euh... haa mr àls iglàda ni odder mìr sìnn iglàda. Ùn do, wann sehr viel scheen Watter ìsch so geh mr ge spàziara.

Ja s'kùmmt drùf àà wo mr ànna gehn, wa mr zù Litt gehn, so, nìmm i àls a kleins Gschankla mìt. Blüama Schokolàà odder so. Ùn euh... wa'mr noch spàziera gehn so namma mr ebbs trìnka mìt, ùn... odder mr gehn àls a... eins ge trìnke ìn'ra Wìrtschàft. Odder (...) odder e biss zùm... euh... zùm... wia sajt mr's fer a (...) màcha.

Àlso dàs... dia Common Voice, dàs hàw-ich gàr nìt kennt, ich hà's ìn de Zittùng glasa. Ùn ich euh... ich hàlt àn ùnser Elsassischa. Ìch fìnd wa'mr s' nìt witterscht lehrt ùn ìn da Jùnga, jìngra Generàtiona lehr, so düat's gànz euh... verlora sìì. Ùn dàs war a rìchtig Schàd. Ja. Ùn ìch militiar àui fer s'elsàsser... elsasser Teàter. Ìch spìel namlig ìn dr Troupe vù Wìttelsa, dr TGV. Wann's äbber ìnterssiart, sìnn ìmmer scheeni Stìckler ùn d'Litt euh... sìnn ìmmer froh fer kùmma ge ni... ge ni... lüaja spiela. Ùn mìr màcha dàs mìt freit, mr sìnn a güeti Equipe. Ùn mr hanka viel àn s'Elsassischa. Àlso, voilà ! Wenn'r Lùscht han, kùmma ni ge lüaja, vùn Février ùn März ìn Wìttelsa.

àls Kìnd hàw'ìr ìmmer wotta Maitresse wara jò wie viel viel Kìnd vorschìns i wenn s'laider nìt wore àwer ir schàff dòr ìn'r a Bòbalaschuel mìt klaina vòn drei vier fenf Jòhr àlt ùn dàss esch wùnderbàr

àlso won'i klain gsìnn bìn han minni Eltre Fee k'hà dàss haisst à Ròss à pàar Kiaï kenjeler hijän'r ùn saïler ùn à Kàtz ùn à Hùnd

Oh doch ich geh garn ìn s Elsàsser Theàter und ìch spìel namlig oi ìn'ra Troupe, dàs heist die Troupe vù Wettelsa. Àwer ich nìmm... ich haa oo garn àndri ge gelüaja. Dàs ìsch a plà... a rìchtig Plàsier.

ja ich bin frach

mìnni greijscht Hòffnùng ver d'Zuakùnft esch àss gàr keh kreije meh ùff dera Walt ùn àss ùnseri Kìnder àrwet fìnda

s'letschte Buech von'i gelasse hà wo wo schlìmm wo m'r a bìssele àngst de dadderi gah het esch la femme de ménage gsìh

Àlso wann morn Fàsanàcht ìsch, so verkleid ich mich àls infirmier, ja, mìt'ra grosa Sprìtz.

Ja, dàs hàw-ich ìmmer gmocht garn ghàà, bsùndersch ìn dr kleina Schüala, ìn de Bùbbalaschüal. Do haa'mr hüffa derfa spìela, ùn han a scheena Hoft ghàà, wo a... a Zùgtrenna gsìì ìsch ùn a grosa Sàndhüffa, wo mr han derfa spìela. Dàs ìsch wùnderbàr gsìì.

àlso ver d'ferie so geh w'ir garn ìn à ort ànne won'i noch nìt kennt dàss heisst euh ìn frànkrir mr broch nìt wit geh ver scheeni sàche zu endecke s'letschte mol sé mr ìm (o doux) gsé dàss esch wùnderbàr gsé ùn deno sé mr ìn cascade du hérisson a schinni à schen schener tour gemàcht mit (doij geläufe) ùn scheeni wàssergfall g'sahn à dàss esch wùnderbàr gsé

ja wo'mr ìn dr Tunisie gsé sìn dàss esch jetz schò vor zwànzig johr gsé sìn mr ìm a scheena complex gsé wo àlles wùnderbàr gsé un ìwer einmol sahn m'r eber ùn e hüffe litt ùm da ùff ùm dia person ùn wo mr nahr kòmme sìn esch s de Johnny Hallyday gsé na ja wùnderbàr esch's gsé

ìn ùnsra frèia Zitt et bien, skùmmt drùff àà, wàs fer Watter, àss ìsch noh geh mr ge spàziara, geh zù da Amis, odder do koch i, düa-w-i garn bàcha, Litt... Kùmpel iilàda, odder ja einfàch euh... villicht àui a Bierla ìm (...) namma ùn a bìssla lasa. Skùmmt drùf àà.

Àlso dàdo so laas ich euh... die Biarer vù d'r Agatha Raisin. Dàs ìsch so a Détective, a bìssala moderne so ùn a bìssala farfelu. Àwer euh... wùnderbàr, do... d...düat si... a bìssala Krimmi, àwer a bìssala... wia sajt m'r ? licht. àwer es ìsch exàct zùm laasa.

Àlso wenn ich dia Sprocha glehrt hàà, et bah s'ìsch einfàch in dr Fàmilia, ich bìn s'Eltschta ùn minni Eltra sìnn bi ùns gwohnt odder mìr bi ìhna, ìsch egàl. Ùn sìe han ké frànzeesch kennt. ùn dennoh hàw-ich automàtisch Elsassisch greddt, sìe ha'mr's.... sìe han nùmma elsassisch mìt mr greddt, minna Eltra han elsassisch greddt mìt mr ùn <hesitation> so hàw-ich s'Elsassicha glehrt ùn wo-n-ìch ìn Schüel gànga bìn s'erschta mol hàw-ich nùmma Elsassisch greddt ùn ké Wort Frànzeesch. Ùn dàs ìsch àui aso kùmma, ùn s'Ditscha, bah s'Ditscha ìsch nàtirlig ìn dr Schüal glehrt worra, àwer mìt'm Elsassischa het mr dàs viel gholfa fer güet Ditsch redda. Ùn s'Frànzeescha hàw-ich àui nàtirlig ìn dr Schüel glehrt ùn jetz nochhar redda àlli frànzeesch, àwer s'Elsassischa so redd ich àlla Dàj ùn bìn stolz dezü ùn hoff, àss's nìt verlora geht.